الحيوان اللي يمثلني ويمثل شخصيتي هو الأسد، علاخاطرو شخصيه قياديه، وعلاخاطرو قوي ويسيطر عال- عالغابه، كيما معروف أنو ملك الغابه الكل، عندو، يعرف <hesitation> كيفاش يتصرف، يعرف <hesitation> كيفاش <hesitation> يصطاد، يعرف كيفاش يحكم، هاذيكا هي شخصيتي أنا، باينة ما، كون تشوف مثلا بقية الحيوانات تحسهم كل واحد معروف بحاجه أما مش معروف بالقيادي.